<hesitation> Raha hoe voankazo tsy be mpahafantatra zao a: ny pasteky, io a voankazo misy fotoanany io fa tsy hoe misy foana io aty aminay, de ny legioma indray a reny baranjely reny, ny tsy itiavan'ny olona anazy moa zany hoe misy mieritreritra hoe mitovy amin'ny angivy hono izy ireny, nefa tsy mitovy amin'ny angivy mihitsy ny tsirony, raha n- nihinanako anazy aloha.